To wuro am kam, e mi naftira e ɗemɗe kañje tati(three), e mi naftira e ɗemngal tuuranti, e mi naftira e ngal hawsaare e ngal fulfulde, komoye waɗa fulfulde e hawsaare, tuuranti woy yimɓe seɗɗa kawe mbaawi ɗum.